Se fïse un chef e dovesse preparâ un piato pe vinçe un concorso appreuiæ a fâ un frito misto a-a zeneise. Eh no ô sò perché o faieiva, penso perché o l'è unna specialitæ ch'a me piaxe coscì tanto che saieiva fiña dispòsto à çercâ de preparâne uña e çercâ de vinçe un premio.